Addariqal barakkib fiya akil han ris hubas bashilarris le bashifa kan inda waskh basalsila minna haw baqassila nadeef, haw bakhud alme kan faar digo ba disarris da, arris kal bakhalli ifur fil alme zen, dadda ka bador basawwi wekti weda basawwi weda, kan bador balumma kula kan.